ساعات عملي في الأسبوع تختلف بشكل كبير حسب <hesitation> الشغل المطلوب مني يعني، لكن في المتوسط عادة تتراوح بين أربعين إلى خمسين ساعة <hesitation> وبالنسبة للأجازات العديد من الأشخاص من ضمنهم أنا آ خذ من عشرة إلى عشرين يوم في السنة، وحسب سياسات الشركة وظروف العمل تختلف قليلًا <hesitation> عن المتوقع.